Et kas geneetilist infot vai teedüst sääntseh kõrrakaitsõh vai politseitüüh um õigõ, eetiline pruukiq? Ei tiiäkiq. Rassõ üteldäq. Ei olõq mõtõlnuq tuu pääle. Keerolinõ küsümüs.